ا <hesitation> لما نسافروا عبر الزمن <hesitation> نتعلموا ثقافات عصور قديمة نشوفوا حاجات جديمة كنا نسمع عنها بس حاليا سافرنا وشفناها يعني <hesitation> وحتى نساعدوا الناس في العصور القديمة على أنهم يحسنوا حياتهم باستخدام معارفنا الجديدة وعقليتنا الجديدة يعني من علوم وطب وغيره.